Ta ye kuií lo <hesitation> o nuu ya'vi nka á, na nka kuu ta livi <hesitation> <hesitation> kulandu á, ta acelga, ta livi ye lo <hesitation> nkaso lo kaaso naá te livi jnu ye naá, ni jnɨso te ni xi'isoi, ni lakeeso ɨ́ɨ́n uli te ni xi'iso refri á, te livi kulii kai, kulii kɨ'ɨ nkai kue una nduu jnu ye na livi kua'aso lo tova'aso naá, a jnu ye ña ni kua'aso lo tova'aso naá, te na ku-ijñai na kavandojlo ní nkai naá, te xi yujne ní naá te ye ni līī ní ñaliko kaa wa'a kai lo kaaso naá.